Ny anisany mampiavaky kolonsainy ny Kanada koa zagny, e Kanada aloha de efa magna fizaka roy izy amign'ny ao, ao ny anglisy da man- mizaka fransay avao koa izy satria misy ny ky hanindreo hoe Quebec zagny agny, agny zagny magnano françai- fransay avao koa, da indreo <hesitation> malaza ame toa fanatanjahantena misy hoe hokey sur glace zashy satria da magnara moa ny amign'any ka, da magnano ski indreo, agny zany sy de ahitagnao andro mafagna loatra fa da magnara eo ny amin'agny Kanada any.